Tetku ma, kolkha to a a korlotge orom tetku. Ngota hop marot, ko hop mumurtek ngaang o klues kam ngai klol o papat. Ngata hop, koa mumurtek knop. Ngata ngat kaemik. Knop, ngata komor ngaro ool kam ngia kaimik kun ma. Kun mar kam lol o papat he kaemik komor ngaro ool kngaigun nang dok ko he kou ngte mye, ko pis klol ngaro tgoluk kam veik pum mar. Ngai ngte pis hemhem mar mko mye. Ka grap oguon pis kaelik. Vevher rik kim a kolkha. A koum langto kum mrara. Ko ngar tet ta ktar grung ogu. O mia tgus ngatagrung ogu nang dok. Kuheva knaik pis kuon ngat haveng dok te, ai mu tet thavoi te, ngiak korop he pis ka knaik ekam ogu. To nop o mia mor kam ngai e. Koa korsang kotok ngae, vgum e komkie ta ko ta grap oguon. Grap oguon kpis kuon kim dok, koa vle khaveng he, te. Mora ngae gu, mora ngai gu mrara ko, o mia ri ngara bung tete ku. Ngara bung tete ku he, ngora ngaigu, pis ku kam ngai kngan mar. Mota gugrung koul kankuon pis mote. Ko korsang koguon ekam a ngalout kotok, paal mang ta lolol o ngaiker ngaro khek kotok. Thavai te ta lol ngang ka mhel langto kanku nera sap orom a langail koul. Ta lol koquon ekam a ngalout, mota vle kpaneng khenek tkogu ta vle kogu ta vle kvovoi ngang nguo te, me vle paneng nguo paneng dok nang ko ngai orop. Te korop pis varkia ka grap oguon pis mang nguo kuo ekam a ngalout. To mar korlotge ngota ngai kogu he. Ngota ngongai keikiem a ngailout kngai, ngai pis kum, kum mrara nang o mia ngata. Kero mia kero titge ngata vle kotok he vle ka ngata bung he. Ngata vle kotok koum kam panen o mia ruk kanku ngaro munik loul mar kam pagis. Ngat pis koum mar he krere kar mar. Ngat koul pis ku. Ngota vle, vle, vle ngatla marer la pagis e. Ngota vle kotok to vgum ko. Ngata kol a langail pis orom nga langail ku he. Nang o mia tgus ngat bung. Nang ngata pis orom ngaro langail, ngata ngai kogun ngata rere rere orom o papat kotok kngai ngai knop. Ngota vle kotok. Tla ho vlemas he <hesitation> ngota vle vokom a langail langto kunkuonte ta sap koul orom o hi ko ngat popokim mar koguo ma tang he elik kuo ma kar ngat kaelik kuo ma langail ngata sap kankuon. To ngota, ngata vle ka tger ngaro smigi kim a langail to ta ngai ksir to klol mor. Ta lol mor ngot koul kanku pis man. Ngot koul pis kuon, endri ngata kol a ye kotok he. Ngat keivie kotok, ngorom kam rere, rere rere, rere. Ngata rere, rere knop ko. Te ka slok mang ngor kottok. Nang ngot ngai orsang kum mrara tngai vlemas mang ngor kotok. Ko a koum to kotok, o mia tgus ngata koum ko, te vlemas mang ngor kotok. Ngota grap, ngote kpis kuon, nangko ta vlemas he. Ngot pis re kam vle kmomrot ta soslok. Ta soslok mang ngor kotok ngote ka vle, vle, vle. Ngata momrot nop ho slomok he. Ngota krong a kanknau to ka klang ngar. Kua grap oguon kua haveng ngar oguon ekama ngalout te, mu ngai em o kanknau. Ngata mnganang dok. Kanknau kar ani ngailot to. Ko havoi te, nove a gi kanknau na a gi kanknau tuk e. Endo ngat kaesik nga dok. Ngat kaesik ngatre kmim dok ko ngat veve. Ngat re kmim dok kotok to, koa meng ko lyie to a louter te. Grung ogu he ngai kol a ngailot tang ku kim lu ku he. He grap kunkuon ngor pam kuon kim ngaro ool he mar kmelot. Ta grung te nop, ngatlo vle. To ko ngai mnganang a vlom langto. Nangko ngat ngaigu ma rengmat lout he enkim a slang ke lpek. To tlo lout e, to thaveng dok te, ai a slang ka ipek to tlo lout e, ko enkim enku ma rek. He mnang ngora ngaigu ko pis kainngang he mur kaem. Ngira mat ngang ngar. Ta grung ogu pis kol ka grap oguo kaen nga dok. Koa komen ma ogu kmamat knop. Tataim kuo mang ngaro lhou malpgem ngaro kanknau to kveng ngar ngat pis kaimik he. ngat kaemik to edo ngat kaeharom o klel ko kngai ngai, ngai. Eharom o klel ngai, ngai, ngai to tngai ho ka segein ka pruo kotok. Te ksegein ka pruo mang ngar ko. Ko ngat kaeharom o klel kngai kotok. To edo langto ngora mon te ko lu ta hop ta parem mar ta ngai he. Ta ngor pok ngai nang, ko kak langto ogunte. Ogun meil ta vle kotok kat. He ngat keivie kotok ngai, ngai. Ngin tngai gi yor orom a ngonit kotok mie kotok. Ma segein he ngai yor orom a ngonit kotok ko pis vovotgem min votgem min. To en ko kak to, rkieng ko e mokpom ta sap ka grap. Tngai kael o mia ruk tlol ku ma rengmat lout kogu nang ta sap ka grap kam ngaigun mrek. ngota vle khagam kotok, kvovoi ngang khaveng te, kol enda he tngai onit mote. Ngota kakapom ko ta susulpak kngai pis kael oguo ma langail ngat hera kol kngorom. Nang kole kpis vovotgem kherek ta le kveikogun pis konit. Kun ma rek gi kotok ma hep kotok. Ma rek kotok ma gi slanglang mok ko arhe. hop marot ta hop ka mngan to ngota haveng. To enda a komkie mote, o rhek ngate klout ko ngoma klel orom. Ko ta ngai kogu kngai kvokom a vlom langto kogu to. Kanko kanko mang kogu kanko ma segein to ngai, ngai, ngai. kogu, knik pis kuon to a vlom to ktet ta le ka grap marot to pis le ka, haveng ngor mang he te, eda, ta grung ogu he ka eharom te, te ngang a vlom timko. Kam ngai kvovoeng ne tsap ma segein ngai pis mang dok kum ye he. To eda ta grap oguon ngota vle kam vle kekner kotok puma vlom ta ko ta vovoing kogu. Ngota kekner kekner kotok. Koa ngothi to edo arhe. Tetku ma kolkha to tetku. A kolkha to a korlotge orom tetku. A vle to koa vle orom tok. Ngot hop na hop mamrot ngang klues kam ngai kol a papat. Kngai kogu koa lol ngaro tgoluk kam veikpum mar koul kaelelik. kvevherik to le ka knaik kngai kogu ekam o mia kogu ngata koum ku ma rara tetku. Ngata koum kotok paneng o mia ruk ngaro lpetit kanku ma rengmat lout ngat koul pis krere kar mar. Ngote vle kogu vle, vle ngai is ma vlemas kogu ma mrara ko. Ngote vle is ko o ma tgus ngata koum o rhek, o rhek kotok kam rere kngai ngai. Kotek kun te vlemas mang ngor. Ngot gia pis kuon mrek orom a slomok he. Ngota pis orom a slomok kuon mrek. To ngot pis gia momrot orom a slomok kotok konit khop marot. A kolkha to a korlotge korlolo orom. Ngotle ngai kam le ka kher a ksie, kpepet he kam le kam le kngai kogu vat le kol a kre orom kogu ma rengmat lout ko vat. Endo a ksie to ko ngota rere mang tete mang tok. Ko ngota havei te a ksie tvua turang ngor klik. Kam mrot orom, ngot her kei pis tok. Ei, to a ngothi to ko kothi orom mang a kolkha to. Ko kaeha mnam marot kngai ngai kaes ma segein mang tok. Koa ngaiha to ko kaeharom mnam a kolkha to a korlotge orom tok. Khop eharom o reha akuruk man mrek na, to le kngai mang a koum to kogu mrara kotok. Ngai, ngai, ngai ngota koum ngata rere. Rreip, rurokol ngata rere orom o papat kngai, ngai knop keis ma vlemas he. Ngota grap pis kuon mrek. Ngotakta momrot ngang nglues. Ngat kaememik ma vlemas to, knop ma segein ngot her konit he. Mar, o is ngat konit nang mor, ngot gia vle orom endri rurokol ko. Ngat ngai kogu he ngam o rhek ngang o mia ruk ngaro lpetuk kogu ma rengmat lout ko. Ngata srim o gun, ngat kaekiem a ngalout. Enda a komkie ta srim o gun, ta pis kuon. Ta ngorom kam pum ka ngaingtek, pum, pum, pum mang a rere. Ngormor kam rere rere mang a ngan o gun to ko ekam a ngalout tkaelpun kngam o gun kngai. Nogte kapngan mor. To ta hop marot kngai guon em. Ngota rere krere ngang kat ge yin da, yi ngai kok ngam o gun nam ke kolkha ta to. Yi kok ngorom kam rere rere pum ila ngaingtek ngai, ngai, ngai mang ke ngaiha to yi ko ka kaeharom tete kam koka elpun ngam o gun kngai. Yin kri henek tku. A yame ka pen-met her kok ngam kero gun to yi hera pum ike ngaingtek ko tok he mang ike ngaiha to yi kaeharom. E ke gi kolkha to tete, ye kok eharom ike ngaiha ta to yi pis mote ngai mur kanprim yin, mur het yin ngai mote kam pum ila ngaingtek ngai ngang ngor mote. Te mate mori va, ngot vua srim o gun kngai ngotlo mrua hover mar e, nang yin da. Ke ngatout ke vgon ta tngai lokat hok. Gi koguon kam is kogut va ngalaout kagu to ngama ngaigun kam lol a papat. Va yi her kok pis mote to pum ike ngaingtek pum, pum, pum. Kam mrua hover yin te, yin do arhe. Nap kong yin mote, e. Nang yi harom a ngaiha to kam elpun sisrim o gun ngai kim o mia ruk ngaro lpetuk loul. Kogu ngat pis mote. Nang kam rere to ilo vur rere kam ekon o rhek mnam mar e. Yin kam mrua hover yin te yi rere ngang ngar he el o rhek pum ngaro lein te. Yi ngai lo vur kat rere. Enangte yip vur rere he ngam o rhek he ngap delpum ngaro lein to yip mrua hover yin tok nap vur ya. Nang enda, yi lo vur rere e. Yi her gi elpun ngam o gun ngai. Nangko ila mur hover yin. Yi pis mote ngai, ngai lokat. Yi ngai lokata vrua vle e. Yi ngorom kam rere, rere, rere, a mur hover ta tngai vle. He ngot ngorom kam rere ngang, rere ngang te kapngan pmor. Kapngan pmor ko ngot ngorom kam klel orom maan he kreng tok. Ko a segein to edo tngorom ngorom, ngorom, ngorom kam rere, rere. Ngote kapngan pmor he. Ei to koa ngothi to ma kolkha to a korlotge orom tok arhe. Tngai gi slok mang ngor kogu. Ngota ngai kpis kuon ko ta slok mang ngor to nop.